Nueva Zelanda kua tëtäguasu oa ova <hesitation> oretipe mopeti eta juripopa irundipa arsape kua teta oi iguasu pasificorupi isla iyipipe kua teta o ivirupi oime iyiviri volcane jare <hesitation> galaciaciaon jei supevaeretape icapital jaeko welingston imiarireta idioma maori ingles lenguaje de seña nde jare nueva zelanda jaeramiñovi guinoi iporayeye kaaguasu <noise> Victoria wlelinstom jeva <hesitation> <noise> jokuae iyipipe oime oi friolan jare suester